Noy ngaɗata sasuko biten garu-garu e wuro maɗa. <noise> Garu-garu ni woɓɓe e waɗira ɗun maro, ma inni maro ni jonge fare re wara kurum. Wattane lanɗan lumo gottatake woɓɓe ma e wata sugari. Woɓɓe kanma ume namete tan jongidentake e luman sai lanɗan sammine e dow ɗon. e nen kuje seɗɗa.